A' b'a'alche'oo' patal u patal kiwa'lik uyub'ikoo' a' b'a'ax tan ak'atikten men yan uyaloo' wa kiw wa kiwilik a' pek'oo' wa kiwilik a' pek'oo' ka' yan u- uyal la'ayti'oo' kuman umentoo' tulakal b'a'ax ti ichil kaj, u ichil ti ux kuman mak te'lo' kawilik b'a'ax tan umentikoo', a'lo' patal kiw- kiwa'lik kuyub'ikoo' b'a'ax ti'ijoo' ti umentoo' a' b'a'ax je'lo', maxa' ti u etel uwet'ok, b'aylo' patal kiwa'lik wa kiwilik a' ch'iich'oo' la'ayti'oo' xan yan u a' ch'iich'oo' xan patal kiwilik b'ix tan a' a' a' a' kumentikoo' tan uch'ech'tikoo' ub'aj tan umentikoo' ub'a'ax ichil la'ayti'oo', tan umentikoo' ub'ay ichil la'ayti'oo' tan u b'ay yan b'a'ax yan tan uk'ämikoo' ichil la'ayti'oo', patal kiwa'lik yan yan k'äma'an ichil la'ayti'oo'.